Hevitra diso iheverin'olona ny amboa dia zakaigna izy io raha ohatra ka omena siramamy a dia manjary jamba. Dia ary koa rô raha ohatra ka hoe efa ela be tezaign'ny tompony dia tsy mivadika amin'ny tompony mihitsy kanefa tsy voatery fa misy ny mivadika.